Nson nabe ra ebo, nga abo nga la olaya been la olaye weeh nga chu obe nee obari chu otora wen bo obari bae na weeh nga na bra nu ra bra nah. Abe ami loi anu, nga loi anwa, loi anu sewine, kparofan. So being loi anu weeh, been kparofan ra weeh nga arh si fian anu ra nah. Ba kra kpen aowe dooki, ton dey nja ra abera gwan, nga danja, nga danja aowe clocki weeh, nga yian saibe titan see ageta, saibe ani nawor charan pee, nnee geta bae seen, anu ra ka nara loi, nga la olaya mai, mai aowe clocki, bae kpen aowo clocki ma mai gee, bae laelaye weeh ma gee aowe clocki.

Ane sue, ane kpikpi, anea nge bajon ra bo toma. Mai lao lao a weeh, nga see tita oso otor, kura o tor bae, kpa cho ofan, kure sewine a kure sewine weeh, ba chu are, chuba swan otor nsan, e chuba swan otor nsan weeh, nga see tan, a oori oro clocki nne clocki, kra nawo, nga chu nja nga danja, aka see chanrai bra bae tien dey, saibe see ajaeta oo, abe see mor ekoibae oo, nsee mo bae eko nga torabaro, iyantiten aba, borogela braba bina ra ba binae aba, yaramedomani, nka lamira mbia abie tin ma lama bae mbia abie weeh, nka toran aba raba nka juana mai torani, raka boro ogala, beto ogala, amaro mai, mpio ba oro nga gu are see chu nsewine loo otor nsan. Nten aju, nton abere gwan tin ohu nsewine, kra chu nsewine loo otor nsan, kra churaba juan otor gbarekareba nara, tona neeba nja eara, ka dey, weeh deeri weeh, bireba nmu kra nah <hesitation> tere lor otor nsah juan, bay nari weeh, kara see mai jii, ojii rah banban aden nka pien abieni, a bierai weeh. Nten abera chan gwan ajor on, say bae gwaran sah churere, oton danger abera ju. Soe weeh egeta, insen ka na olao laya, a lao laya weeh, nga ju na wo, abo kpari-ofan, bae kpariofan weeh, nka erebo na, kure sewine, bireba mu, chuba swen otor nsar so that eba noor nsan yime, kpabaru re aru otor nsan ju. Ba danja ore doki, ndera njaro ni, been danja weeh nga na wo. Ngi ehan bae tien bekor ma day, bae tien beker nja dey bo eta osuun. Chan kparon ran, chakabai be Chan Chan, Chan kporan because earn nton otor, oh earn nten otor nja ba ju. Kra tita bae tien ko owa mo nja. Bo titen chan ju, kparan gbere koh enu a ban soe egbere. Ka kan chan weeh ekeke oboju, bo tita, make sure a nu a ju, kparan oshere anu aju, anu aju, ehu nsewine loo otor nsan, bo are otor nsan ju bireba mmi weeh, neeba njar eara ba dari, bae doerin nja eara weeh, owa cureba weeh tite bo loo, aagee ojin a cureba, bo cureba weeh, akpaba yime, okpaba ni weeh wa oweru ba mai gee, ba mai agee, tin ki kesan abode ferere, chu npa neba aderee. Oregata a seen, oka lae olaya wo laolaya weeh kei mai, oka see mai.

Wo ehu ajuri neka yo danja, oh danja weeh, urekayo yeme mansi tite bo loo, bo danja weeh, ojie bara de see mai ju, laolaya naa obari neme obari wanenu okori medamanu okpara geta yen, bo na weeh, bah aru mai jii. Bo jii keson, chu ekayo weson obari ko obari wanenu egeta yoo aboerochureru oo owajii wakason ajuri ra dan nee poro ku, nenu rai nanaru, sai oouri <hesitation> nenuri, lama obari waneun ayasewene. Oka seen bae to lariyo, oka seen ba weeh obari abere dun olaye da. Arabe egeta bae seen ka lae laya weeh mai